ע- א מעטש א- <hesitation> האט א ספעציעלע שטיקל אויבן, אזא רויטע שטיקל, און נאכדעם האט- די מעטש באקס האט אויך אזא שטיקל פון- וואס איז ברוין. סאו ווען מ'נעמט די מעטש און מ'רייבט עס אויף די ברוינע שטיקל, די ברוינע חלק פון די באקס, דעמאלטס צינדט זיך אן א פלאם פון די פריקשין.